Ät este gustatzäkpapä't wakas, hay veces wakas jinhä't nä'ijtyajpa äj mprotreru'ojmä, jinhä't ma nkenyaje, ntziyajpa't jetä kyana, este jenä nujkyajpa't, ju'nyajpa't ja'ku jas jasäyajpa't ja'ku umillatzäjkyaju, ja'k ja'k nta no'ti ijtyaju, por que hay veces no'tita'p y cuando manhpa'kät äj nanhpa't eyapä, hay vece este coraje gutyajpa por que nta 'yispäjkyajpa eyapät, y hay vece papäki kyujyajä y pues wakas pues ät 'yispäjkyajpa'at, ät diarut ma nkenyaje, diuarut ma ntzo'yäyajpa, jenät nujkyajpa, ma't este ntzejtzayaj kyampo, ma't mpikatzäjkayaj kyiampo, mpostyiatzäjkayajpa't ja'ku mä'tzyak ijtyakj wakas, ja'ku jana pujtyajä je potreru'ojmä, ja'ku jentyi ijtyaju, por que ka pujtyajpa emäk ma ma tzyäjkyaje perjuicio, tzyäjkyajpa delito y hay vece tzyäjkyaju'kap delito tiene ja'kut yoju, hay vece ja i koyoja hay vece tiene que ja'ku't ma'yu je äj wanhkas ja'ku't yojayaj dyelito, jiko ät mejor ntratatzäkpa't ja'ku mejor cuidatzäjkyaju.